Misy tany andianako lesy zao amin'ny herinandro ambony io de raha mampia- raha mampiasa lohako io hoe hoe i kivàko akao iny hoe zovy tany zovy zovy hanome hanina ananjy nefany a izy akao tsy afa- fantanao mi raha maventy be igny tsy afaka avelagnao andeha zagny, nefa vao andeha igny mety hanifatr'olona de saika hoe hagnafatra anao lesy zaho hoe io lesy mba zahazahavo. Ametrahako vola mi ianao de mba hoe vidividiano hoe ah hanina na hoe amemenao potipotin-kanina koa izy de zainy.